كنت هختار المكتبة لأني بحب القراية وفيها في القراية في معارف كتير جدا تقدر تعرفها وتقدر تتعلمها تقدر تعزز من قوة تفكيرك ومن إبداعك ومن طريقتك في الكلام حتى ومن كل حاجة في أنواع كتير من الكتب والروايات تقدر تقراها وتستمتع بيها